<hesitation> romana kora ne tete nu matate rova kora pe tama to tsiakoane ma vavatsuts pe tama, ana tsoe kane atate tea mamoto. Te upas, <hesitation> kan tsino op inana nor awan ka vets inana ei pian ean tsa vets sisio enor pean vati va mukai ta totoso en vanu. Patsa tse tsea konom atate sata en vanu mukai tati tsa vets inana wan bero ti tsa vets sisio enor pean a ti pa uts. Enekora pama tate ne tetenu. Pa romana ama vavatuts pe tama tsina tsa tsoe kane <hesitation> rova koria rova kora to tenor kah voats nor ane tena ti tsa tsiako vasata ene pene kene mukai ta te vanu koraenu i kai tah ti toh anotona a tsene bin a sata. Mukai to ono <hesitation> tsa tete vavu koraenu. Kita onoto nu pa bin asata. Mabelo on vakavu. Nene tete rovanu. Poh ne tsun rovanu poh vavatuts pe tama mene tsina. Oh oriarova toh tsiako ane kene teva tanu vani paromana teva rai. Kah kita agaga as niu ta huts ma huts vaboar. Ene to tsunu poh vavatuts ne tama tate tea mamoto me ah nambana. Tsiako upas ati U amiati opa ti kavavui abuar se-abuar pa ar vate ati to una vahots-vahots abuar ohia kora amatete buar vere to tsiako kene tevoa nuveni ma vavatuts rova kara petama nene tsun menu. Mana matate pama tsunan pemam oria rovakora to tsiako kene vets ah romana mene tatanu ka kita aguas nu ta ubam huts doen. Tena huts sah nanema sova nene pe tsun vakits enu. Tsunu pama tsoe buar veri ka-kita vuvunu. Tsiako vavasata er pene ene tse kita vu povene to tsunu pama tsoe to tsoe woana veni. Tsiako upas ati baim abin asata pasata, titoh totosona. To tsiako vava sata kan tsiako upas abuar. Koh tsino op inana komana hut peoh-ohia komana sah vavui avoan ean tsah kita gaee sasaio. Vara-vara tsoe voavini ean va upas. Ubam ti rova kora tsah tsoe voa veni ean va tiva upas. O ean va kaen ti to ma tenoa nom beri. Romana beroar to romana ambara so ve siso no rior rovo ra kora, a sasa rova vetsino o rior rovo a kora to tere kasa voso no a uva. A ke tabe tsi noar toto papa, a ke tabe mets nor, amiati. Ne pa romana, ne to te nu, to te nu, ar to matopo na ne, to stia na ne, pa romana, ta te pa va vatsuts pe taman, kan tsu nan pe mam, to vu sopo mar veri kora to tsiako na ne pe te no pa romana. Kap pe mama topo no pa romana.